<noise> maraiunai gesiaroa’va da maka vananai gava da ova vai abamunai a’a dada ora kaorea’va a’adada rananka a’anana abaunai emi rea’va. Ago da boudada vegena, vegena a’anana a’rageaina roa’va. Ai, badinana, agoda. agoda a’a gava na epuru taim nana arasa roa’va a’anana asiaroa’va a’anana momo ai. Eu brada naka osidi imia roa’va a’anana, imia boubou inoku egeo, egeo ko bifo egeo a’anana gava da irau gaga ivavai boubou inoku. arasia roa’va a’anana, vara ve’ero vairo vegena a’a maka vananai a’a gava da a’adada araside roa’ve aramanene iana arasia roa’va. Emai ebe da, emai ebo kape ada, emai mia kapeanai iagana ia urame da vaida osidi ivavaida roa’va a’anana, da iana a. adina. gava da mere idada suisui dada boudadai vivavai a’anana kau mai rua vekauri kao veniai, vakaura kao vagana, a’anana ounanai. Iana arasia roa’va. Agonaka agonaka auasia igana aida’u na ena vanuanamnaida aua’u na ena vanua nai imia roa’va kko ai auasia igana aida’u na ena vanua na inoku. Vanua na sinava nanai. uba na edio gaga a’a taimunai kau mai rua igana. ubana edio aonani kau mai eua igana inoku ai oraonava vanua da a’adada uba na edio roa’ua a’anana ai uraura meda. vaisi vaisi da eda naedo maia ronai. vanuada maia rodadai eda nobo’o. eda. eda nobo’o inoku imai igana a’anana ge nobo’o do do nobo’o do, ge soka. ge soka aonanai imai iganan noku iana ero, iana aena da mava. Iana ininada dori. Noku eko’ore esia. aurava vanobo’o akava. Kerere na iana abadi da daeisa’aku. iana nao nai ni eouraro roa’va. noku aviora avainai asia okei. maiisagana is nobo’o. Inoku. vaisi naka. vanua na vaisi nan aka. iana a’a eu bradana esiania eka’anani eura venia gaga, ai imai igana inobo’o noku. ubana edio vavaina abuna egedigedi. Bolo na geo’ania emai a’anana veo’ani eka. aonanai. ere aina. belon a ere’aina inokuegedi a’anana. emia pura enao do. avea nani emia do. ovea nanai emia buku noku ai. vaisi da uraurameda gevioria a’anana ai gevainai. be a’anana ai kamasia ia. ia Da vanua urawe da, da vanuai gebabaga vavina, ge viera a’ananai gevageva, gesia, ega urame na a’anana inida dori vavina bolo ereainava a’anana avea nana isai emia otete nava a’adina, ivioria ivainai, a’adada, rada a’adada arisia, a’a vavai da marai dada ivavai a’dada araside roa’va, arama nene iana arasa roa’va. Ago da, gave da irau gaga ava vai makava a’adada nonoa, ago da vaida varamenene araside roa’va egana roa’va a’anana uko, unai no avainai roa’va. Uko’una no avainai roa’va a’a gave da araside roa’va. Badinana, onina iagana vosia, gavana’a’anana da’avavaia voka ko vora vora vora vegena makava nanai a’a gava da nonoa dada ova vaida gava dada vorasida a’anana uko munai no vo vainai vosia o’o gavana i’inana ava viako, gavana a’anana ava vaiako. Maora da Inau gemaiava ki isai iagana aonanai a’anna raiuna da eveau ouinai va. maora da a’adada ava raro vairo varvaro vairo va, ai gava ka ama vararoa. Ganuna, imai inobo’o inobo’o inoku ai vabuganai a’anana ai igana ruma nai imia ruma nai imia noku a’a vaisa na, a’anana. vaisi na a’anana mai ena urame, mai ena ura e’u brada na abanani. noku agona da gemai. iuainai isia. ay e’u urame. vaisina. evagauo va. kanebo’o va. ka sokava evagauo va a’anana ai ena ura gaga na vemai. veisanic. Noku eva ona esia, noku mai rumana. aonanai. is a da abadi. oisa’aku. onina kau, onina vavine na da vogana kau, na ina ruma nai. kau na iana na da vogana kam na inaruma nai. kau na iana vevasi onina vavine na emu ruma nai. ko i’iana a’anana vaisi na emai egaegae doka emai rumanai. Da gai baunai ko a’a e’u bradana baunanai egana egana egae egae. Ivioria ivai nai, ivai nai a’aenana noku, aida’u na ena sista na egau. eko’rore esia, ia isada ega vavaida ege, isada kaude gegana roa’va vavine da eda rumanai, i’idada a’anana ege boio. i’iadada gemai va kauda eda rumanai. E’u ganu suinana, kau na’anana no, eu storyna kau, na, anana no.